To weti fajira mi yiwa fajira mi jula mi yaha kuugal mi warta asira karfe huɗu njamɗi nai tomi warti njamɗi nai mi yiwa mi nyama mi yauta ɓe iyalu am to mangariɓa waɗi mi jula to isha'I waɗi mi jula mi nyama nɗen se mi ɗana